Kuu kene kenei ti waru ka twalan sherem ti ku paaro ze na tewani na kenen ti wara ka twelan sherim kine ti lei shebbi ta mina kinee ti ɓoro ɗiyo kine ti lii shashaslau piire nera tewani na kine ti ɓwaro diya ma shuju yuwoni kan kinene ara ge pomuri ti po wenon ɗo gum shweji yimmoni ta mero riku poomoun ti pewee yen wojo poomuni kan chiboi ti ra minai ara jooro shunim longku yuwori kan kenenira shii longkui yuwoni kan kina ta piranin shiru ti pewe ma wan na cora sha weshina ne tira minaim shebbi illa ti shekkiju shunum poomuni ma poomuni ma yoro an kurmanim shebbira illon ti shekki chiɓoi inti weji meru ye pooju ri ya awenon kpan'um ye yuwaroi poomuni ye ye ƙa maunaro ka ƙene ara ge manmaro ripo wena ɗogu maa wanna ya wene ɗing tiro minai tiya jwan do ti suki ti maunaro ƙa pelle te yeka shii pene kene <noise> kenen ti min twala sherii tira kur minam kene ti li shebbi kping maƙa kan kineƙo keri yimmo yamma keri hii yammai ti foo jele kama ari shar kineju in yun shuran yamm am Ti gena ra shumir ƙa ku pira piiri re dung shun fuwa pi we yani kine ara waru ka twalan sherem kine ariwaru ka twalan sherem ti lii niyo tira koko shab halau muyummo kan kine pire na ra liyani ti koko shassha lau tara yuru tudɗino shee yara ɓerukuui kan weni ra shii lonku kan kineni. ti ɓero kai kan kineni kine ti lii nilo shassha lau gbee kinei ti waru ka twalan sherim ye ra mina wobo ti gena kap tira mina wobo aɗo moo poora biini kenem aɗomo poara bini kinem ti gena rashii ɗing shii weya kina ti ku ɓuk sherentina ɗon muyommu tora binim kama kine ti lii niyo shashalau gbee ari min twalan sheri ti niyom kine tilii ye mamolongo kera ge shuni ka don kpan'um kenti gena ka ti shekki mumolongo ding ado muyomo torako kenam kere lew makama shunin ti ya mere ka shayim kevi lewi man kana shunin ɗino ka shayun lonkwu kekan kineko make peuna kira diyoni ti minam ke kan kineƙo yegera warani ken koko ken warko to gele bino ken wa tukro ƙa fodɗan shunni ya fodda ti ku layelaye shekaye ye geugha fonni ya ma pemon foni minni birmo sheni Ln minnin ya mu ɓarotu tai fowii tiɗan kan do fowi kan doi in ɓwaron tai in koni ta shii in won ni fo jele bino wa yiru kine shin wa tukrufi shii shereb kine ari waru ka twarens sherim layne shallon shallu shallu ti po jele bino ta shii in meru ru shi pene shinno ti kira wani mena ado wenan dan kan te rashin ma na bi tottu pemori toni pemo to shi ɗok ti sheki shokni yamo pemo wojo yeni ka lani shii yowoni wen dei shok longkui shi fowa fo yiu fo wene shikan tai pemo minani shin wanna shin wa tukro mi ɗa longku wene haye we ya kine ye gbem ɗa do we perenshimta minano fonim kina ti li shebbi ti shek ki an pori ye ri sheki chibo yeri sheki pomun kan shuji ti lii shebbi kine ara waru ka twalan sherim kinei ri waru ka twalan sherim kine ta lii muyomo an kine shasshalau kene ta li muyommo kan kene in ammo ra biroye ra shuttu sharum kine ru li muyommu kan kine ln ti kpakyo memme ti yollo mumme wani wani ta ɓero ƙuui kan kina ne rashi kine ti waru kan twalan sherem kine ti lii niyo shasshalau kine ti li niyo ɗaklowe Kine ti lii niyo ari pen namma m kine tili niyo ani pen yamman ka shinni ye fodɗa ra paro yamma ti kuh ɗiyo ma liazaru kan muyom moye kan kineni kodɗi ya ɗi ti ku ɓuk liajaru an kenni ln waru ra shii mara shaweshi nani ari shilti hazarum ari tewi yamo liaz ru onjru ti shoni weni ti gena ra shii shii kan keneni aɗo wene lia zaru ra yekunninum pene kudɗi ye wannan mura ra shii in vingshi ra ded kineni liya shi shugo ra det kineni liya shii a peno yamman kine na liyashi a yimmo ya ka moro longkunim kina liyashi ari yimmina ya arfo kirara yamma yuna ka ɗok ɗok pena kunim ari ge a ge liazu rus ka wenen ɗogum a shuinum liazuru ti yokkinai weshinani yeri vingya ti ɓaini rashi kine ti li niyo shassha lau gbee kine ti li niyo in wejo koko yamma kine ti li niyo in wejo minani kine ti li niyo in wejo chiboni kine ti li niya ln wejo mannani ari waru ka twalan sherim kinei ti waru ka twalan sherim kine ti ɗaklo we gbee muyimma yowani kan kinene gbee ti ɗaklo we ti ɗaklowe kine ti li niyo ye dang no moo. Ln wa shuwon ti kui lonkui kan keneni ye dongnoye dong ye dang an kenni ye dong lakka yedong poomam kolo wa shuwan ti ku longu kan kineni ye paro yamma fuwa po tewani yaweni yuwaro we lakka mokomo yiwon longkwi yamma wojaji pena wene wan jan shii ti kui dongne yuwaro we poomun kolo mo wojo yiwani pene muzemmo kan kineni ln wan nan wa yin ɗa pomon kolo liyashi shasshalau yei wen liyashi kine za kan tee ye shela kerek kina ra lishii ln wa wonro shii la kerek in wa lii tira dang mo yowon lakka ln lera tong muyomookan kin in lira dang pomun kolo ya sherbi shela kerek lognkune kan kine ni ma wanna ye warani ra mina kon ta sharkenai in minti mera mina koni ya peye an kine ye donghi mo peye minni longkui yuwoni kan kineni kine ari war ka twalan sherim kine Ti ɓwaro ti ɓwara da kine tilir ma me pena ta paro yamma in lowa ro ku ɓwaroma tama kine ti lika kiri pen yammam kine ti waru ka ɗaklowe gbee ti ku buk sherentine moɗa lanku kinem ɗa dowe ra li muyomo tere wara in wa shokro shila kerek in gin ta dang mu yon moi ken kinem ba ado wene ta li muyo mokam kineni in tewi ya in shokro doong lakka in shiiwor weni ya dangni lankune ra ɓero ku kine ni kine ari waru ka twalan sherem kinei ti waru ka twalan sherim kama wejjo leu kine gbee ti ku piira piiri lonka kine ari waru ka twala sheri tira wene ɗing kama ri ya riku pira pirim kine ti ɗak lo we gbee kine ti ɗaklowe gbee kama wejo lew kinei longku kine ti ɗaklowe gbee